Fomba anamboarako paty rehefa zaho andragno iny an: mampangotraka rano de atao sira sy menaka le rano ampangotrahana anle paty, avekeo an ny fangarony jiaby efa pare akeo an, De magnano saosiny am'zegny, de fomba fisôtevana ny saosiny an no maha- mampiavaka ny anahy satria atokatokana sôteko longany legioma, sôteko ny hena, de avekeo am'zegny sôtena anatina vilany maventy izy an, de atambatra akao izy jiaby avekeo.